Pos se me vien ala cabeça la pregunta d'enantis… la dela tallesa, l'amabilidá es alevantal-ti del tu aposentaeru paque s'assienti una pressona mayol que veas que lo precisa. Cuesta bien pocu i t'alegra el día. Alo menus a mí me hazi de sentil mu bien, porque la genti ya mesmu pahi que se susprendi quandu eris amabli con ella. Assinque yo vo a siguil hiziendu-lu.